Nyew, ͻwͻ dɛ itum yɛ nyimpa a ekasa ma obi nya enyigye wͻ dza eka no mu. Aberbiara no, sɛ dza ebɛka no dze ebufuw ba, nna ͻno ennyɛ nyimpa a eboa ma wo mamfo tu mpon. ͻwͻ dɛ eyɛ nyimpa a aberbiara no sɛ obi bɛn wo a, n'enyi gye dza eka ho. Na nsɛm a ofi w'anomu ba no so, ͻwͻ dɛ ͻyɛ dza ͻma ahomka na otum ma obi serew ma obi ne haw na ne dadwen no, efi no do. ͻba no dɛm a, obiara bɛpɛ dɛ ͻnye wo bedzi nkͻmbͻ aberbiara.